Ankognaia e fomba hitazomane pingouin gn'afanane vatandreo, indreo io zany da e darondreo igny matevigny be da avy teo koa gne volondreo igny koa matevitevigny avao koa igny lefa miarakaraky egny amizay indreo mifampitambatambatry mifagnakekikeky egny amin'izay indreo da mifampizara hafanagny, izay avao.